من الصعب القول إن الأطفال كانوا أكثر سعادة في الماضي مقارنة بالوقت الحالي، ربما كان لديهم نمط حياة أبسط، لكن مع التطور التكنولوجي والفرص التعليمية المتاحة اليوم، من السهل أن يجدوا طرقًا متعددة للاستمتاع والبحث عن السعادة.